المتحف المصري ومتحف الحضارة هما دول أهم متحفين أنا زورتهم واستمتعت بيهم لأني شوفت حاجات بعيني كنت دايما بشوفها على التليفزيون فا أنا بالنسبالي إن أنا أشوفها قدامي فعلا الحضارة المصرية هي حضارة عظيمة فا أنت ايه شوفت ده بعينك وإنبهرت بجماله وبال ـ بالصنع الناس القدامى الفراعنة اللي هما من آلاف السنين.